Muchelere waane noosaula vyaboowa, noowasha ijiko rane vyaboha, nootengere maji yaae yasaivi, nohakikisha nauhili vyaboha maji yachemkire, nookula noovikira makuta yaane yasaizi, na sangasa, noosidindire uvirwe maji koo yapunguire kidudi, noopungusha moto, noopalia moto wane churi nasi.